Motor emo kar a nje kan manjwan, tumi aje cjan kan motor kong pui emo leya omka at ati tawteya. Peisiam nanvel emo defa nanvel tepo amante ane tumi cjan. Tumi ctu motor kebu emo ati atat tawteya na muntur poind anakana nandachina, emo sil finan veldin and mongchileni.